<coughs> Pada pendapat saya perubahan iklim sekarang mimang berubah-rubah Um jadi dia macam menyukarkan sikit kita buat pergerakan lah di luar sabab bila kita bila hujan pergerakan kita terhad Um <noise> macam tidak tidak berapa anu lah bila kita buat aktiviti apa di luar kita kena pantau lah keadaan iklim.

<noise> Saya bangga dengan diri saya sendiri ikhlas menjadi diri saya sendiri tanpa Um berusaha menjadi orang lain.

Um Kalau sekarang ini Um kalau becakap soal anu mempe-mempelajari hobi baru ni kalau dalam bidang Um apa ni Um teknologi ni kan Um saya-saya rasa Um kita cuba mencari Um game-game yang terdapat di Um teknologi ini Um untuk-untuk mengisi masa lah begitu untuk keseronokan tapi tidak juga boleh selalu sebab Um dia kalau sudah kalau sudah anu ni ada-ada kesan segi kesihatan mata begitu yang kalau anak-anak ada kurang sikit tapi sebenarnya tidak digalakkan bah ini anu juga ni penggunaan teknologi ni Um contohlah telepon kan mata bah kita rusak.

<noise> Masa kecil dulu saya mau jadi bila sudah besar Um mau jadi askar Um yang kedua saya mau jadi cigu, yang ketiga saya mau jadi penulis, ada juga angan-angan saya tu mau jadi Um YB, yang berhormat. Um Kalau nasiblah.

Perjalanan yang jauh menuju ke sesesuatu tempat sangatlah melalahkan dan memenatkan.

Um Cerita pasal budaya ni pula biasalah dalam budaya kita ni Um bermacam-macam kau-kaum jadi kalau kami ni kaum bisaya memang budaya bisaya lah kami suka Um belajar yang dulu-dulu mungkin ada yang macam orang baru tidak tahu jadi cerita terkenal ni dalam budaya itulah be-berkerjasama lah.

<noise> Pemuzik, penyanyi, penulis lagu kegemaran saya Um sejak dari dahulu lagi ialah Allahyarham Tan Sri P.Ramlee kerna lagu-lagu beliau muzik-muzik yang beliau karang memberikan Um selalu evergreen atau pun sentiasa mendapat minat daripada generasi ke generasi di negara kita di Malaysia.

<noise> Sebelah pagi ujan. Um Waktu tengahari sekarang ni cerah <noise> terang benderang tidak menampakkan Um cuaca hendak ujan.

Kalau mencari peguam di negara kami ni kami pigi tu mahkamah untuk bertanya di mana tu peguam yang kedua kami pigi di Um khidmat bantuan guaman untuk mencari peguam yang sesuai untuk kami Um.

Dapat membantu para Um rakyat seluruh rakyat Malaysia dengan menggunakan sokongan sosial.

Um Sabab utama kenapa Um ada orang berpindah pindah dari kampung ke pindah ke tempat lain mungkin dorang ni Um mencari pekerjaan di bandar mengikut pasangan yang berasal dari mana begitulah sebab diorang berpindah pindah. <coughs>

Kabarnya Um banyak-banyak selebriti atau pelakon, ia juga penyanyi, Um saya lebih suak kepada kalau dulu kalau di yang dalam negaralah seperti jamal abdillah, dia juga seorang pelakon penyanyi begitu seorang selebriti Um yang terkenal lah di-di

Um Pakaian yang suka yang-yang saya suka pakai ialah bersesuaian Um yang menutup aurat Um, santai, tidak orang bilang ketat, Um bersesuaian dengan umur, <noise> memang macam Um menutup aurat lah, ikut kesesuaian dengan umur.

Saya tidak pasti Um kenapa itu langit bewarna biru tapi saya pikir-pikir Um sebab mungkin dia telampau jauh jadi nampak macam biru sedangkan yang di atasnya itu di-di cakerawala itu hitam betul kan gelap jadi mungkin biasan biasan cahaya tu dari matahari tu menyebabkan pandangan saya tu Um nampak langit warna biru.

Saya akan muhasabahkan diri saya setiap tahun Um umur saya akan bertambah dan segala-galanya akan saya perbaiki tentang perjalanan kehidpan saya.

<noise> Ibu bapa dan pihak sekolah boleh sering se-[Um] saling membantu dalam mendidik anak-anak kerana kita mempunyai program-program yang tertentu yang kita khaskan kepada PIBG san dalam program itulah kita boleh Um itulah dengan secara tidak langsungnya ibu bapa belajar untuk mendidik anak-anak mereka. Program ini Um kita telah mulakan apabila negara kita dilanda Um wabak COVID-19 dan program kita hantar kepada ibu bapa dan ibu bapa akan pastikan anak-anak mereka mempelajari ataupun menjawab program-program yang kita sediakan.

Um Tokoh atau lagenda yang terkenal di negara saya ialah macam Tunku Abdul Rahman, Tun Um Tun Mustapa yang telah memperjuangkan Um kita punya Um negara daripada dijajah diorang adalah tokok-tokoh yang terkenal lah di negara kami ni.

K nasihat yang sia Um perlu berikan kepada kawan yang jauh dari rumah dan merindui keluarga mereka supaya mereka ini Um lebih banyak buat pergerakan lah, pergerakan Um pigi tempat-tempat yang ramai supaya Um dapat melupakan bah apa yang di kampung Um apa ni keluarga yang jauh tu jadi Um satu lagi Um kena Um bawa dia lah bawa dia pigi Um jangan dia main Um jangan dia duduk sorang-sorang lah.

Antara makanan makanan yang sepatutnya kita tidak perlu kerap ambil mengambilnya ialah seperti Burger, Hotdog, dan juga kemudian kita jual makanan Maggi Um berasaskan Maggi Um itu lah di antara makanan yang tidak patut untuk kita ambil dengan kerap.

Um Tumbuh-tumbuhan yang biasanya yang pernah saya tanam ni sayur-sayuran <coughs> ada juga bunga-bungaan Um sayur-sayuran ni suda diambil lah dituai suda begitu Um.

Peristiwa bersejarah yang kami belajar di sekolah antaranya ialah Um hari kemerdekaan Um Malaysia iaitu Hari Kemerdekaan Um Malaya, tiga puluh satu Ogos sembilan belas lima puluh tujuh dan hari di mana Sabah Sarawak bergabung dengan Semenanjung Um Malaya iaitu Malaysia pada enam belas September sembilan belas enam puluh tiga.

Saari Amri, M. Nasir, Um <noise> Ahmad Nawab.

Sungguh sungguh Um banyak perubahan di pawagam pawagam yang sungguh menyeronok kan.

Um Kalau teknologi saya selalu gunakan untuk yang macam telefon bimbit IT IT lah untuk kegunaan Um promosi-promosi barangan jualanlah barangan jualan kita Um memudahkan lah.

<coughs> Biasanya yang menjaga wanita yang mengandung di dalam komuniti kami ni biasanya orang tua-tua lah sebab mereka ni Um arip tentang Um penjagaan orang-orang yang mengandung ini jadi Um kalau-biasa kalau suami tu tida berapa su- pasal dia mencari nafkah, mencari makan jadi Um orang tua-tua lah. Biasa ibu kepada orang-orang mengandung tulah, wanita mengandung itu selalunya yang ataupun keluarga terdakatlah ya tapi biasanya orang tua-tua.

Ya bajet yang ketat dan setiap bajet-bajet itu minta dia akan ditantukan mengikut cara terperinci dan teratur.

Pada saya bahagian yang memberi tekanan sama ada dalam Um kerja atau pun pa-pambelajar atau pun Um pengajian, pengajian atau pun hobi. Jadi apabila satu perkara itu kita diberikan hanya seorang diri seja melakukannya Um ini memberikan tekanan tapi berbanding dengan kerja yang Um kalau kita lakukan secara berpasukan maknanya kita boleh bergotong royong ringan Um ringan kita sama-sama buat dan Um paling berat pun kita akan sama-sama buat supaya-supaya lebih-lebih keberkesanannya lebih jelaslah.

"Um Selebriti atau pelakon kegemaran saya Um dulu-dulu lah P Ramlee Um ini ""best"" ni si P Ramlee ni pandai berlakon jadi kita boleh ingat-ingat yang cerita dulu-dulu Um Sarimah Um itu antara pelakon-pelakon saya minat lah."

Um Detik masakan kegembiraan yang paling basar ialah bila saya dapat itu scroll ijazah saya yang pertama iaitu di UMS sebab Um satu satunya perkara yang saya gembira sebab saya ini adalah murid lembam tapi dapat belajar di universiti dan saya punya keluarga pun bukan orang senang jadi sedih juga lah tapi gembira sebab orang tua saya nampak saya dapat juga berjaya di universiti.

Ok musik kegemaran saya ni lebih kepada musik-musik Um tempatan. Musik tempatan dan dan dia ada hubung kait dengan Um persekitaran alam Um bunyi persekitaran Um jadi tu lebih Um macam menyeronokan lah. Itu Um alat-alat yang tradisyenel lah. Dia punya musik yang tradisyenel nih.

Keberkesanan sistem soko-sokongan sosial yang disediakan oleh kerajaan memang jelas sebagai contohnya kalau kita melihat kepada Um sistem pendidikan dan juga sistem Um perkhidmatan kesihatan kerana kedua-dua perkara ini akan lebih menjamin keadaan yang lebih stabil dikalangan rakyat.

Iya, orang yang berbeza umur dan orang yang labih veteren akan menggunakan teknologi secara berbeza-beza kerana Um orang yang sudah dewa-dewasa atau pun tidak Um ada kemahiran untuk menggunakan Um teknologi.

Saya rasa Um perbejaan umur menggunakan teknologi tiadalah saya ingat Um kecuali yang tua-tua kalau pihak sekarang tua ka muda kah penggunaan teknologi ni sama saja tiada bezanya cuma yang Um bezanya yang budak-budak bawah umur anak-anak lebih kepada yang perminan-perminan berbandingkan dengan orang tua-tua lah lebih kepada berita-berita terkini.

Nasihat saya kepada rakan bila kamu gugup kamu jangan pikir yang bukan-bukan kasi kusung itu pikiran dan kamu senyum sebab bila kamu senyum ertinya kamu jadi tidak takut dan pastikan kita genggam tangan kita dan bagitau diri kita bahawa Um saya boleh Um ini bukan apa-apa ini adalah suatu kegembiraan.

Um Mengadakan sedikit sebanyak Um doa kesyukuran Um dan.

<noise> Um Percutian yang saya suka adalah dalam ne-negeri sebab kalau dalam negeri sendiri tidaklah jauh, kos pun rendah.

Tidak. Keluarga saya tidak bercerita tentang sejarah-sejarah[Um] keluarga sendiri. Itu hanya-itu adalah hak peribadi.

Mata pelajaran yang menjadi Um kegemaran saya semasa di sekolah ialah mata pelajaran sejarah kerna sejarah, mata pelajaran sejarah itu sejarah itu sendiri. Merupakan satu fakta yang tidak dapat berubah dan apabila kita melihat kepada fakta itu maka di situ kita akan belajar terutama seperti fakta pemimpin, fakta pahlawan dan sebagainya. Itu akan menjadikan satu motivasi untuk supaya apabila kita dewasa kita akan dapat memimpin atau menjadi generasi yang diharapkan di negara kita.

<coughs> Ok. Um Generasi yang lebih tua parlu meremajakan merenya- meremaj- parlu me- balik meremanya- meremajakan dirinya menjadi Um dalam suatu ketika ia akan menjadi macam Um golongan muda Um supaya dia boleh Um boleh masuk dalam dalam- Um golongan muda. Jadi tu kemudian Um tida boleh anu lah. Tida boleh Um menunjukkan bahawa dia itu labih tau segala-galanya. Ya, kalau boleh itu lah. Jadikan lah diri Um yang warga tua ni jadi macam orang muda.

Untuk menjaga kebersihan diri sendiri memastikan Um tidak ada Um jangkitan kuman untuk membayakan kesihatan.

Biasanya buku atau cerita kanak-kanak tem- tempatan popular ni yang Upin Ipin. Um Ini mimang popular la kalau di tv. Mimang ada unsur-unsur nasihat. Budak-budak pun suka mendengar dia punya cerita.

Di dalam kami punya komuniti yang menjaga Um perempuan Um mengandung ini ialah Um ibu biasanya ibu lah ibu ataupun ibu mentua sebab dorang ni tau apa keperluan-keperluan untuk ibu-ibu yang mengandung dia punya pantang larang dan semua lah persediaan.

<noise> Cara saya mempelajari bahasa yang dipertuturkan ini ialah melalui ibu bapa kerana di rumah ketika sa-keti-ketika kita mula-mula Um menyebut atau pandai bercakap atau berbicara, ibu bapa lah orang pertama yang mengajar kita Um pertuturan sama ada kita bertutur dalam bahasa ibunda atau pun dalam bahasa melayu kerana bahasa melayu merupakan bahasa perantara atau pengantar di sekolah-sekolah atau pun bahasa yang kita gunakan untuk berhubung di antara satu sama lain di negara kita.

Um Peristiwa jenis bersejarah yang pernah saya belajar di sekolah ialah Um macam mana kita pernah belajar bersama kawan-kawan pernah menjadi ahli sukan itu lah antara peristiwa bersejarah yang kita saya pernah ni lah pernah jadi Um wakil sekolah wakil sekolah dalam sukan itu antara sejarah yang peristiwa bersejarah yang masa Um saya di sekolah lah.

Um Pesta atau perayaan ideal selalunya Pesta Um Adau Janang Gayuh Um Pesta Um Pesta Kaamatan Pesta Rumbia dan banyak lagi. Yang itu lah yang-yang yang saya ingatlah dalam komuniti kami Um tidak yang-yang tadi yang Pesta Kaamatan itu, itu untuk tapi untuk Kadazan apa ni Dusun bah tu.

"Dalam masyarakat saya Um pada ketika dahulu mereka kan membayar membayar Um perdagangan atas secara wang tunai dan sekarang ini ada yang melalui kad atau pun melalui ""transfer"" melalui telefon bimbit masing-masing."

Um Kanapa langit berwarna biru sebab dia Um tidak mendung cerah menandakan hari baik itu salah satu mengapa itu Um saya pikir warnanya biru, tidak-tidak mendung lah, cuaca baik.

Tanggungjawab pegawai yang dipilih untuk komuniti diorang ialah Um pertama sekali mesti bertanggungjawab melaksanakan apa yang sudah di Um diberikan tanggungjawab yang keduanya mesti membantu orang-orang dalam komuniti itu ertinya sebagai memudahkan lah kalau ada susah Um ada Um kesukaran dorang lah kasi senang orang-orang di komuniti itu Um .

Tentu saja akan hadir bila ada undangan Um atau untuk melihat Um apa acara-acara yang akan dibuat.

Ya akan hadir Um menghadiri acara.

Okay, perkhidmatan awam yang saya pikir penting dalam sesebuah ke-komuniti ialah Um soal-soal Um keselamatan awam, keselamatan awam Um satu. Kedua Um pendidi-[Um] pendidikan, pendidikan kemudian Um kesihatan lah begitu.

Um Saya suka Um penyanyi Um arwah Datuk Se-Sharifah Aini, pemujik Ajai dan penulis lagu Habsah Hassan.

Um Beberapa makanan yang tidak menyihatkan atau perlu kita seperti makanan yang bergoreng-goreng, berminyak, mengandungi gula yang banyak Um sebab Um ini lebih kepada, membawa kepada memudaratkan kesihatanlah. Kita hanya perlu ambil berkala sajalah sebab kalau kita terlampau rendah juga gula tidak juga buleh tapi kita kena nilah ambil makanan-makanan yang sihat.

Gene muzik kegemaran saya ni ialah gene sepertinya nasyid yang kedua itu balada, balada ni yang yang yang seronok didengar sebab menyebakan kita punya hati Um tenang saja samalah macam nasyid tenang saja ada pengajaran.

Perminan papan yang buli saya main Um lastik sama dart permainan video saya suka bermain game.

Um Pada <noise> Pada perasaan saya kalau kita berjalan jauh luas pandangan banyak pengalaman jadi lebih kepada nilah Um pangalaman lah dan pemandangan.

Saya lebih suka berada di dalam rumah sebab di dalam rumah saya boleh baca buku saya suka membaca buku tapi kalau di luar rumah Um banyak gangguan jadi susah mau membaca buku.

Saya juga ada kebimbangan mengenai dengan Um tentang telefon bimbit ini yang menjadi Um ia juga mungkin walaupun dia membantu mempermudahkan kita ia juga jadi perusak terutama sekali kanak-kanak lah kanak-kanak kalau selalu telefon bimbit selain daripada Um menjejaskan kesihatan ia juga Um menjejaskan Um segi faktor dalaman lah mental Um terdadah perkara perkara yang yang tidak baik dari segi budaya lah.

Um Pendapatan dan juga mungkin kerna ketidakserasian dengan jiran-jiran Um dan pesara.

Pergi kemas masjid atau pun surau-surau untuk Um berjemaah sembahyang maghrib dan juga sembahyang isyak atau pun mendengar ceramah-ceramah agama.

<noise> Sekarang ini cara banyak cara pembayaran kita hanya lakukan melalui telepon bimbit sebagai contohnya jika kita membeli minyak di stesen Petronas kita hanya gunakan aplikasi Setel dalam aplikasi Setel itu kita gunakan melalui telepon kerana dan itu lebih memudahkan. Kita tidak perlu lagi berbaris di kaunter pembayaran.

Saya ada juga suka bermain alat muzik seperti muzik tradisi kulintangan tulah, Um gambus ada juga sekali sekala kemudian Um alat-alat moden ada jugalah.

<noise> Bola sepak piala dunia, Um piala Euro Um ataupun <noise> bola sepak Um

"Masa saya mendapat telefon pertama saya, saya sangat gembira jadi sebab itu lah pertama kali saya Um membeli dengan duit sendiri dan jenama yang pertama saya dapat ialah ""Orange"" orange tu jenama dimana telefon itu Um jenis yang macam atur."

Dalam komuniti kami Um khususnya Um bangsa Bisaya kami ada mempunyai beberapa jenis tarian iaitu tarian anak kuda, tarian liliput, tarian bubu mengalai, tarian lilibu, tarian tamutu dan sebagainya dangan diiringi muzik bergandang bagandang.

Um Di negara kita Malaysia salah satu dokumen yang kita gunakan untuk bergerak ke luar daripada Malaysia ke negara lain ialah pasport. Dengan adanya pasport ini maka kita akan dapat bergerak dan pasport itu juga dikatakan sebagai pasport antarabangsa yang diiktirap oleh negara-negara luar dari Malaysia.

K Um bacakap pasal cuaca ni perubahanya mimang berbeza lah kalau banding Um sepuluh tahun lebih yang lalu dengan sekarang ni kalau dulu Um ini panas macam cuaca panas ni kan kalau sekarang ni kita tidak berapa buli berapa tahan kalau terdedah dengan matahari kalau dulu kita masih buli lagi sebab tidak tau lah mungkin faktor Um lapisan ozone kita sudah menipis itu disebabkan fak-faktor-faktor Um pembangunan macam-macam lah faktor penyumbang kepada masalah Um ozone kita lapisan ozone kita terjajas.

Dia prihatin, penyayang dan penuh kasih sayang dan sahabat saya adalah Um begitu mudah memberi sokongan saya Um di-di dalam apa jua keadaan.

Sabar, Um banyakkan istighfar kuatkan semangat menghadapi ujian.

Um sebenarnya pawagam ini ataupun panggung wayang gambar ini tiada lah sekarang jaranglah, sekarang di ruamh sudah ada tv. kalau dulu adalh tu oawagam itu, sekarang ini kalau pun membuka pawagam saya ras tida laku orang lagi suka tinggal d rumah daripada oegi pawagan

Saya inginkan anak-anak saya berjaya di dalam kerjaya mereka masing-masing dan juga dari dunia dan juga akhi-akhirat.

Cabaran utama usahawan yang mau memula Um berniaga di rantau kami ini ialah bahasa Um dorang mesti pandai itu bahasa melayu Um baru senang dorang punya perniagaan yang kedua itu penggunaan duit sebab duit Um asing dengan duit Malaysia ini tidak sama jadi mereka mesti menguasai.

Ya rumah yang dibina cukup dengan peralatan dan suasana yang nyaman.

Pokok kelapa, pokok rumbia, pokok pisang, pokok mangga, pokok rambutan, pokok tarap.

Pinjaman kecil boleh menolong Um wanita memulakan perniagaan sebab itu buleh dibuat secara kecil-kecilan seperti membuat-buat kuih menjual-jual itu kraftangan jadi senanglah untuk diorang lepas tu senang pula membayar sebab Um jumlahnya kecil, amount yang kecil jadi senang dibayar dengan Um bayaran yang kecil

Tenangkan diri, beristiqamah, ba-banyak-banyak baca selawat.

Um Cukup Um cukup tidur, makan yang sihat dan sebagainya.

Menyantuni di setiap pelusuk masyarakat yang bermasalah samaada Um yang meninggal dunia ataupun yang sakit terlantar sakit di hospi-hospital-hospital dan juga rumah-rumah.

Di jaman sains dan teknologi ini memang Um boleh kan dalam pendidikan untuk Um mendidik warga pendidik dan juga pelajar.

Pembangunan yang pesat Um baris-baris sektor awam dan juga sek-sektor swata untuk Um penggunaan rakyat

Saya suka berada didalam rumah Um jika saya tidak ada program dan diluar rumah jika saya ada program yang harus dilaksanakan kerana didalam rumah saya boleh membuat kerja rumah.

Saya ingin buat dari untuk membuat gubahan bola untuk Um menghias Um ruang tamu saya.

Sayur bayam, jagung, telur Um oat dan sayur-sayuran.

Ya langit memang bewarna biru ia akan berubah warna sekiranya awan mendung dan mau hujan.

Jangan panik selalu tenang kalau kamu gugup tentang sesuatu Um fikir dengan tenang tenangkan diri dan buat secara perlahan-lahan.

Bergantung kepada keadaan Um untuk membuat panggilan telefon, Um membaca WhatsApp, dan juga melihat Um YouTube.

Saya pernah Um menga-mengadakan Um tari-tarian tradisional suku kaum Bisaya untuk diajar kepada peserta peserta atau dan juga kanak-kanak skolah.

Kalau saya saya rasa sukan badminton yang seronok mau di tonton sebab saya boleh tonton bersama keluarga saya dan bersorak.

Ni ikut Um peredaran masa dengan menggunakan Um jaringan Um media sosial

<noise> Saya takut saya terlalu lama main telefon sehingga menyebabkan saya tidak melakukan pekerjaan lain dan Um saya lalai Um.

Saya akan membuatnya dengan pembelian online Um dan juga Um di kadai-kadai yang berdekat-berdekatan di tempat tinggal saya

Untuk memastikan Um pembangunan di kampung saya dan juga kebajikan penduduk-penduduk di kampung saya.

Saya memastikan saya sentiasa bersanam dan menjaga cara permakanan saya dengan mengura-mengurangkan pengambilan Um benda-benda lemak.

Iya keluarga saya memang Um pernah bercerita tentang sejarah dorang terutama tentang sejarah Um Jipun datang menjajah Sabah satu masa dahulu.

Ra-program radio tempatan kegemaran saya ialah Era Fm iaitu Era Sabah sebab DJ-DJ dia semua orang Sabah jadi bila durang bercerita dalam bahasa Sabah saya boleh faham dengan lebih dalam apa yang mereka katakan dan selalu memberi hiburan kepada saya.

Dalam budaya kami yang menguruskan orang sudah mening- adalah keluarga terdakat. Um Contohnya imam dan juga para qariah di kampung.

Saya tidak pernah bermain sebarang alat muzik Um kerana saya kurang berbakat dengan muzik dan tidak berminat sama sekali.

Jururawat dan juga para Doktor akan memastikan Um ataupun membuat Um tarikh untuk Um janjitamu untuk rawatan seterusnya.